غير سماحلي, سيتي فريمون اون ايرور دو ما بار, و حاجا فريمون نستعرف بيها و راني واجد باش نصلحها باي طريقة, دونك أي حاجة تشوفها قادرة تعوضك و لا قادرة تخليك تفوت هاد الغلطة راني واجد ليها, و سمحلي اونكور اون فوا